Fampiasan-tena moa zany resaka sport re fahazaoko an'azy, amin'ahy manokany ny fahafanatarako an'azy zao an ragne gn'amboa izy da mety ho indroy na intelo eo defa ampy, izay aloha i fahitako an'azy fa io mo zany samy managny fahafantarany an'azy fa amin'ny agnah manokana de zay hoe mety intelo na in'efatra eo isan'andro.